بأحد الأيام كان ساحر مشغول بتجربة تعوذة جديد لكن أرتكب خطأ صغير أدى إلى تصغير حجمه إلى حجم نملة العروب من القطة أعتبره لعبة واتسلج الطولات للوصول إلى كتاب التعوذات بعد مغامرة مليئة بالمخاطرة تمكن أخيرا من أكمال التعويذة لإعادة حجمه الطبيعي